Otteh kwam, owoni mana anong oah khabhi okhap. Tewort khe chinmamann osima oharo hara. osima mann osii ikobhasi. Ikobhasi nsoma okpebhi mann bii mokpobonong. Sima mamann ono za oyinhyan ogbaha azim pii ibinokpabi. onang mann ndona, onang mann ndona okaka bii, onang oning orip affu o! Aninnghi ofok fonong azuk. Afora hagbak gbahodik akaka. khewosi ofona meh, win dah otteh kwaman oko aah, mann nnozima asim akpen mboma e. Even ayok pah assorim nnam, oka- kwamin asimo assim mann mando mah mobengha maa. Ndona ndo obanbi handok mbiri ntogha seh mgbak vaa pam. ohuribe ofon ose kwa atteh kwam mann ono zim mann. atteh kwamann obenibe moningha afora oso o, moning otok fonong ozok, kwanong kwanong kha yima abeh. Hodok zoha kwanong kwor offa ayima kwanong abeh. tobok abahodim offah fona ma. ndona injoma sa nsimin ntimah teworr khe evavah cham mah piri maa. mada inki mbara ma, ndona ndoma sii nsimin nsim. khewosi ham, odim kwanong abeh hinva nfona abeh idin yima and ham akpen ham oham e. afon meh e bebiship agbanaka pam biship mando kwu motimo oruk meh e. ohuribi macha iwa otteh kwama obeni mann bii, ozima mann osii ikobhasi oben mann bii otok nvaa ham hodahi. ita nwert kwi ibinokpabi, ibinokpabi oben mann bii nwa kpenamkpen kwo okpobha otteh otara kka, oruha akpen mba padum odum. So ffon meh ham ghewosi nkpobha ffort sam. Anang otok khintokfonong. Arip khintah. Mkpobha ntogho atok ffo ottekwam okam obena bii kha so o. okankwam abri ogbaghum. Ndok meh mando masi ma opiri mah e. adem kham hosii.